घड़ी समय को कैसे बताती है? उसमें तीन सुइयाँ होती हैं: एक घंटे की, एक मिनट की, और एक सेकंड की। जब पतली सुई एक राउंड घुमती है, तो एक मिनट होता है। और जो मोटी सुई है, वह एक राउंड घुमने पर एक घंटा बताती है। सबसे छोटी और मोटी सुई जब एक साथ घुमती हैं, तो वह बारह घंटे का समय दर्शाती हैं।